Gne karaza sakafo azo halana rano, ohatra hoe vakazo, e vakazo izany raha atapy, ohatra hoe resisika e ledisy regny, somary handrahoy eky izy da sihagny, atapy maigny da afaky tahirizina elabe, da akoatrin'izay gny hena, gne hena koa zao raha <hesitation> atapy ahisy ame hafanagny izy da masiky koa gne ranony da azo tahirizy elabe izany hoe gne hena va e vakazo zany da sakafo azo alana rano.